الوسيلة الإعلامية التي أستعملها لمعرفة الأخبار هي عموما وسائل التواصل الإجتماعي حيث يمكن أن نرى جميع القنوات التلفزيونية تملك القنوات عبر الأنترنت و حتى الجزائد كلها تملك جرائد إلكترونية و بالتالي لا داعي لاستعمال التلفزيون أو جريدة الأخبار ضف إلى ذلك أن الموبايل هو أسهل إستعمال و بالتالي يمكنك أن تلاحظ و نشاهد كل الأخبار التي تريدها بواسطة الهاتف الذي يوجد بين يديك.